Pos pa mí, un ponel, los tiempus de dessamin sonin unu delos exemprus mejoris d'açogaeru. Tolos añus que ei síu estudianti o profissol, las semanas de dessamin siempri án síu puru aginu. Pos sonin sitacionis con una apressión costanti, con tiempus que cumpril, con cargas grandis i con essa sensación de que no ancanças... Alogu, tamién maginu cosas comu guial en una ciá a primel ora dela mañana, trebajal comu dotol hiziendu operacionis o otru trebaju comparanti, tenel una tupa de messagis sin contestal, pobremas pa llegal a acaberus de mes,...